Amo entrena vaera tenonde ko apuata neimbove ajɨ ajata ambo trote <hesitation> ayapota mbovɨ ɨjɨ ko aipo ayereta jaema jukurai ayu yeta erei karu yave jukuraiñota vi ayapo jave jave ete jekua aja yeta ayapo jokua entrenamiento